हम्रे कुइक अपन घरे खाना खाइक बुलैति या हम्मर घरे पहुना अइतियाँ तउ हम्रे ओइन खाना खबैती आउ खाना खबासिक्ती तउ कुछ मिठा देहना चलन है । जस्ते कि खिर होइल, पेस्ट्री होइल, कस्टर्ड होइल, गुलाब जामुन होइल, रसगुल्ला होइल, हलुवा होइल, आईसक्रिम होइल या अइस्तहिं करके केक होइल यी हम्रे खाना खा सिक्ति तउ देहना चलन हइ । जउन खास करके मुह मिठा करेक तहिन देहल जिता ।